لعبتي المفظلة دايما أحب اللعبة اللي بتكون لعبة جماعية مع الأهل <hesitation> ويكون فيها أسئلة وأجوبة، زي لعبة الصراحة <hesitation> ممكن في <hesitation> ألعاب ثانية <hesitation> بتكون <hesitation> بالأوراج <hesitation> بيكون فيها مثلا <hesitation> إن الواحد يختار <hesitation> حروف معينة ويطلب إسم <hesitation> شيء جماد أو حيوان أو نبات بهذي الحروف، أحب هذي الألعاب اللي كنا نلعبها أيام الطفولة، ما زلت للحين أحبها.